Dauke no refri, ko aparato luxhi xa'á nguixhi ngua kida beneficiar nrida, ña yingui ko nrida ña ñunu ño refrijerador ko yo iin uu, ndangui ña yo forma na na yo'ó manera xa'á na yoxe refrijerador, ko nguixhi ngua yo refrir kó nguixhi ngua xhine nraxhiá ta nguano nreyu xatangua nu yuxa'á ta nguano kuñoo, tanguano fruta xu nguixhi ngua kidá xhinen da xando refrijerador kó ya'á ngui tangui ko namodo kó cheno ko nguixhi xhinena, tindañan yingui xayoño.